To ɗum wi haala seyo kam, walaa ko warantam to ɓernde bannda neɗɗo laatoo mo walaa suno mo wondaa e suno, mo walaa hade suno. Neɗɗo laatoo koo moye koo ɗume maako fu mo heɓa ɗum no ɓernde maako yiɗi, mo waɗane ɗum no ɓernde maako yiɗi.